ما بعرف بالتحديد اش المزايا والعيوب للأنى مانى مشهورة وما جيت جربتها ، لكن أعتقد أن المشاهير دايماً مؤثرين باللى حولهم ، لأنه اى شى بيساووه خلاص هم رول مود للعالم ، ما فيهم يغلطوا ، ما فيهم إنه يساوو أى شى برة حدود الإيطار اللى الناس حطوهم فيه هاذى ميزة وعيب.